إذا رجعت إسبوع ورا بيكون الراتب توه نازل بأستانس فيه زيادة وبعيد ترتيبات أولوياتي وللأسف بأضطر أدفع نفس الفواتير ونفس الابيال الي دفعتها وقلبي بيعورني زيادة عليها. بس على العموم بحاول أركز على نفسي وأكثر من عمل الخير لأن اليوم إلي يروح ما يرجع وبحاول أوصل رحمي واقضي وقت أكثر مع عيالي وأفرحهم.